<noise> Ay ka aby avao e sha rô i fazakà agn'ity, e voninkazo mo, izy da fantako hoe marobe e voninkazo fa sy fantako aby hoe ino aby fizak- gn'agnarany fa, <noise> gn'ameko anao zany ao e raozy, ao e taramasoandro, izay avao gn'azoko zakay, f'sy mahafantatra ankoatragn'zay ia. <laughs>